Mebɛpɛ dɛ mankasa mebɛyɛ m'edziban wͻ fie na meedzi kyɛn dɛ mobͻkͻ bea wͻtͻn edziban. Siantsir nye dɛ, sɛ eyɛ w'edziban dzi a, ͻwoara na inyim adze a edze egu mu nna apͻwmudzen kor a erohwehwɛ a dɛm ntsi ebɛyɛ w'edziban wͻ kwan pͻtsee bi do naaso hͻn a wͻtͻn no dze, hͻn sika na wͻrohwehwɛ ntsi wͻnndwen hͻn a wobedzi no hͻn apͻwmudzen, ma ohia ara nye dɛ wͻdze aba dɛ edziban aben ntsi nkorͻfo mbͻtͻ ntsi mankasa mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ me dze wͻ fie eedzi.